Ñy toetsy ny ñ'andro an'Irilandy añy: Misy ñy toets'andro oseaniky zao, añatin'io ao, misy ñy hafanà milamindamy, misy ñy ora, tsy tampak'io, misy ora avao ñ'amindrozy añe, misy ñy tsioky bak'andronomas'eñy, manahakan'izay ñy fahavaratsy mafana ñ'andro, maiky ñy tane, misy ñy ora ratiraty manday hafanà, aminy ñy nintsy, manintsy ñ'amindrozy añe.